Fomba fanamboara sary sokitsy amy <hesitation> tany manga, amy fotaky, tsotra avao. Mangalaky tena fotaky, bakeo asia rano, pitsapitsa amy tana amizay. Lafa vita pitsapitsaky amy tana i, la amboarinao amizay ze sary tianao hamboarinao arakaraky ze itiavanao azy, na io sary olo na io sary aomby, na io sary sarety.